<hesitation> Kakazo zao ah: misy kininina, misy ecaliptus ah, de misy akasia ah, de misy <hesitation> bois de rose ah, misy <hesitation> palisandra ah, <noise> de misy koa zao kakazona letisy ah, kakazona manga, de kakazona coco ah.